L'argentu è lu culuri di lu metallu pi mia. Lu metallu ca usu pi uniri li ligna cu li chiova, lu culuri di spati e di armaturi brillanti, lu culuri di preziusi fini e pregiati ca lùccicanu. Criu ca l'argentu sia chiu preziusu di l'oru, comu culuri e comu metallu, picchì pari chiù puru.